<noise> <hesitation> ti refri nc̲h̲oꞌbdoꞌ nkiꞌn lën ti kwsin, porke yu or xiaꞌn tib komid nap lëꞌ refri c̲h̲eꞌn xkedz c̲h̲uꞌnn mantener komid par xkedz schop stson mbidz, par dzekna lëꞌ komid bët c̲h̲akdna, lëꞌ komid c̲h̲uꞌnntloda o kwalkier guꞌn xlaꞌnma kuma lën knu c̲h̲uꞌnnu nc̲h̲oꞌbdoꞌ yud, c̲h̲uꞌnnu mantener par bët c̲h̲akdna guꞌn.